Kane no a na yɛ nananom yɛ aduane a na bɛmfa spieces ɛmmuiɛ no, nnuane no bi wɔ a na bɛwɔ nhahamma nhahamma a bɛde gu mu ma no tumi dɛ, <hesitation> yɛhwɛ nhahamma bi te sɛ akokɔ mɛsa. Kane no sɛ bɛɛyɛ akokɔ nkwane a na bɛde akokɔ mɛsa no na bɛatwi na bɛde agu nkwane no mu, ɛno nso ma nkwane no yɛ hwam, ɛma no ɛhwam flavour scent kamakama bi. <hesitation> Nnɛ deɛ agya spieces spieces na aabɛsɛe no nnyɛ saa dea, kane no deɛ nka deɛ ɛboa paa a ɛtumi anaasɛ hamma binom a na yɛtumi de yɛ a na ɛma yɛn panpane paa. Bi wɔ hɔ a yɛtumi kɔ te ahabane bi na yɛde aakye anwa anaa bɛde aakye adwongo soma aama mu ayɛ hwam, nti nhahamma nhahamma bi no nso no no, yɛtumi nso de kye nnuane so ma ɛmu yɛ hwam. <noise>